<gny rano> izy io manimba sakafo. Alatsika ohatsy zao gny pomme de terre, raha hotraky ipetahana rano, tsy maintsy davy da andrahona. Ah gn'antony de hoe, izy mampitsiry champignon na raharaha manahaky anizay, no sady mitariky bacterie avao koa gny rano. Fa mba tsy hanimba gny sakafo igny zany, atao maiky avao gny sakafo na io atono na io andrahona na io tsy asia rano mihitsy mba hampaharitsy anazy. Fa no tsy zay, simba.